Untuk sayuran itu dewek kayak nyo dio macam-macam sayuran bedo-bedo ketahanan nyo kan, kalau kayak bayam, kangkung itu kalau kito simpan nyo habis masak nih terus disimpan di bukan di dalam kulkas ituu kek nyo ketahanan nyo tu cuman satu hari atau satu malam, kalau misal kan kito simpan di dalam kulkas biso sampe duo harian atau duo malam, kalau dak ado dalam kulkas dio sudah berlendir, berbusa, jadi tu kayak dak layalk lagi dio di makan, tapi tu ado sayuran yang tahan lamo kalo di simpan, itu kayak wortel, kentang, itu tergantung kito nyimpan nyo, kalo belum di olah, misal kan kito simpan di tempat yang kering, dak ado lembab, dak ado basah, nah itu biso tahan sampe berminggu-minggu kalau kek gitu, tapi kalau udah di olah itu paling cuman tigo hari duo hari kek gitu.